uvi xiko usi, uvi xiko íín, uvi xiko una, uvi xiko usia, uvi xiko iñu, uvi xiko u´un, uvi xiko kumi, uvi xiko uni, uvi xiko uvi, uvi xiko in, uvi xiko, oko sia´un kumi, oko sia´un, uni, oko sia´un uvi, oko sia´un in, oko sia´un, oko usi kumi, oko usi uni, oko usi uvi, oko usi in, oko usi, oko in, oko íín, oko una, oko usia, oko iñu, oko u´un, oko kumi, oko uni, oko uvi, oko in, oko, sia´un kumi, sia´un uni, sia´un uvi, sia´un in, sia´un, usi kumi, usi uni, usi uvi, usi in, usi, íín, una, usia, iñu, u´un, kumi, uni, uvi, in.